कोलंबिया के खान पान खूब रंगीन मिश्रण होथे। कोलंबियन खाना के रंग अउ सुगन्ध तोके मंत्र मुग्ध कर देहि। मक्का एमन के लिए बहुते महत्वपूर्ण होथे। जेकर से आटा पेय अउ शराब बनाये जाथे। एमन के इंडिका इलाका म मक्का अउ आलू के खाना लोकप्रिय हवे।